في الصباح نبغي نـ <hesitation> ناكل <hesitation> الزيتون ولا ولا <hesitation> خيار و لا الا كان كاين الجبن ناكل الجبن، و الاما لقيتش هادو، <hesitation> نـ نبغي نـ ناكل الكعك.